Ia, izy zen̈y arakaraka finoan'olo fo e, fa aminakà zen̈y posibla anao izy iô mino ràha araiky ary ten̈a azoko antoko fa ten̈a ny mi-eksista marin̈y ràha io. Fà arakaraka, izy baka nivolan̈iko teo zen̈y, arakaraka finona finoan̈an'ny tsiaraikiaraiky abôkà eo amin'izay lay ten̈a ny maharesy lahatry izy.